Eh keh a animal o to nes beok tamuan akah non, tem ito ep inon ti ir to ita nat enon, ir pasi beok kir beok ki antoen koman eh pasi naom a eom. I a animal boneh to nes naom amot non. Ba e ke temenom a keh pa iun pe, kir pa nat a rer mani ba i a va kokot i to beok tamuan non. Ahik ta ti pasi kwe nos iun pe. I seke noh pet ma iun, ir pasi sun a huk aka rer ma bi ir va oema oa. Ki hiv ma oa ba, "e keh pe a vakokot ge ahik, nom to na'om nih nos a vos." E seke sue a mani ba, vosma i aik ta vakokot, ito beok akuk non. Ge i seke vakokot non, ir pasi va oe err pa henan e keh. E keh pah vatotomanin en. Vengen pa ma boen i seke avuh non <hesitation> ta veh ar ikta ep iror, ge ati ear ikta ep pet iror. I pasi beok ki beok ki antoen koman i pasi veo a ti boneh, ge a taveh ar ita ep iror.